Yadda shi yiijin shuran ƙa jeble ƙam no̱ng wu sherep, ƙam nong wuwe we yeɗɗere ƙam nong wu chiɓɓa̱ sherep ƙam no̱ng i-wu ma fo̱o̱be ƙam no̱ng <hesitation> i wemma iyyaamu, to, yadda shi yiijin shuran ƙa te <hesitation> shinna sherep, tai nshadi nsheepo̱n ƙuju chia̱a̱a kpattin chia̱a̱a yeddere ndng nshaɗu shinju shinuma n ni njukdo ƙuuju shinnai chiɓɓa̱ sherep shinuma nshaɗi njukɗn ƙuuju ma fo̱o̱ ma fo̱o̱be nshadi njukɗon ƙuuju shinu ma <hesitation> wu jiijimu doƙro̱ wu tatt i iiyyaamu doƙro̱ wu chiɓɓa̱ sherep dokro̱, wu yeɗɗere doƙro̱ wu chiɓɓa̱ ɗoƙro̱.